بين قراءة العقول والإنتقال الفوري نظن أني باش نختار قراءة العقول، يعني أني نشوف الشخص اللي قدامي كيفاش قاعد يفكر وكيفاش قاعد يخمم هاذي حاجه طياره عاللخر، بينما الإنتقال الفوري هو صحيح السفر خاطيني ما نحبش السفر وما نحبش الطريق ويشدني برشا وقت، أما نحس أني نفهم الشخص اللي قدامي أحسن برشا من أني نبدل من بلاصه لبلاصه.